Lahkuminekust oll' möödäh joba katõsa kuud ja lõpus otsust' tä vällä minnäq. Tä oll' lõpus arvo saanuq, et halvust as'ost ei tasuq kinniq hoitaq ja piät ka mõistma edesi liikuq.